Yirawe a ani razu'ar crɛri a wese mu ɲufu'e wa ubiɛn vara pɛ wa safinɛ doso mibini a ba we omu wa a nɛ amu we crɛri ma tete a bun a'o mus-a-raze a bun a mus-a-raze cunu